Ǝkǝ le ekeeri yɨ ri ŋlǝŋlǝ lǝ̌ tǝ me leepǝ le ekeeriye pɨ lée ri rɨ ewiyǝ rɨ tɨŋtǝǝwǝ yɨ láa ca mɨ amaa náa ŋpa wǝ sɨsǝŋwǝ náa taa warǝ kǝ́ wɨ ri warǝ wɨfaakpǝ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ caa warǝ wɨfaakpǝ wǝǝ wɨ rirɨ ekeeripi pɨ láa kpɛŋ pɨ láa caŋ kpɨ rɨ pɨ lée ce kpeyǝ nyɨ ŋ kǝ nyɨ ŋ kǝ nyɨ ŋ ke ce gborǝ amaa nɨ ko wo nɨ kǝ nɨ ko pu gborǝ o nuŋ nyo pu kpeyǝ oturu nyǝ fɨ wɨfaakpǝ nya cɑŋ wɨ láa yaa kɛɛnyɔŋpǝ eyi ata oturu wɨ la nyɩŋ wɨ faŋ nyɩŋ pɨ loh ko pɨ ke cee kpɨ feŋce kpɨ pɨ la lɛ pɨ lah pɔrʊ deerǝ kɨ pɨ culu kpɨ voŋ culu kpɨ pɨ la lɛ wǝǝ pɨ la fɛɛ apɔɔtuye kɩɩkɩ pɨ la pɔrʊ wǝ oturu pɨ la wʊʊ wɨfaakpǝ we ŋkpǝŋkpǝ pɨ lo furu pɨ pe kpii rɨ wulǝŋwǝ vǝ nɨŋ pɨ le pe kpii kpɨ rɨ wulǝŋwǝ wǝǝ vǝnɨŋ jirǝ we pɨ lah caa wǝǝ oturu pɨ la ka mwɛŋkpǝ rɨ wulǝŋwǝ pɨŋ wɛɛ kpɨ vaŋ wɛɛ kpɨ pɨ la saarɨ pɨ la lɛ wǝǝ pɨ ŋ fɨ pǝ cɩɩnɩ oturu pɨ la sɔɔ kpɨ pɨ la pɔrʊ mamʊrǝ kɩɩkɩ kɩɩkɩ pɨ la ka nya faŋwʊrʊ faŋwʊrʊwe wǝǝ wǝ́ pɨ lǝɦ fɨ pɨ caa warǝ warɨwe kɨ pɨ pa caa rɨ wǝǝ pɨ lóo toŋ eisyǝ wɨ lóo koru e ri xikpotoe wɨ lóo koru e ri zimwɛɛɖǝ pɨ lóo toŋ yǝ fǝ nɨŋ le pie esiye ye pie wǝǝ e ci oturu pɨ la wɛɛ faŋwʊrʊ we pɨ lǝ fɨ pɨ le kpii vǝ nɨŋ pɨ la caa rɨ wǝǝ pɨ lóo koru aca rɨ kɨ oturu pɨ le yee oyupǝ oyumwɛɛrɩpǝ amaa akɩtɩwaayupǝ amaa pɨ lóo koru ǝ fɨ apɔŋpǝ apɔŋmwɛɛrɩpǝ oɨ fɨ pɨ ri rɨ amaa akɩtɩwaapɔŋpǝ mɨŋ ruŋruŋ lǒ ruŋruŋ le jirǝ sa ǝkǝnɨŋ pɨ lée siiri apɔŋpǝ rɨ fɛɛsiiotuyǝ wǝǝ nóo koru o ko fuu oporonipɔŋpǝ we pɨ fɨ pɨ pa caa rɨ amaa pɨ lóo koru acaa rɨ kǝ́ pɨ lo toŋ esiyǝ yɨ le pie wǝǝ kɨ pɨ pa caa rɨ wǝǝ pɨ lée kpii tu ri tu gakǝ oo pɨ lée kpii rɨ mǝrǝ we, atɛlɩ tu ti tu pɨ láa nyaalɨ pɨ ŋ kpii apɔŋpǝ e ci oturu pɨ lǝ fɨ faŋwʊrʊ we pɨ le kpii pɨ ŋ caa wɨ kɨtɨrɨceŋceŋ wǝǝ wɨ le yee keeriwe kɨtɨrɨceŋceŋ kɨto náa taa warǝ lǝ kǝǝwǝ ŋpa ŋpa ŋpa wǝ náa taa mɨŋ kʊla wɨ kaamɨ wookpǝ wookpǝ wɨ we wǝǝ <hesitation> wɨtukpǝ wǝ́ pɨ láa cɩɩnɩ pɨ ŋ sɔɔ kpɨ pɨ ŋ fɨ fuŋtuwe pɨ fɨ pɨ caa we oo pɨ lóo koru acaa wɨ mɨ esiyǝ amaa pɨ lóo koru acaa wǝ wɨ sɔŋ apɔŋpǝ wǝ́ pɨ lée ri kpǝ amaa pɨ lóo koru ǝfɨ oyupǝ pɨ fɨ pɨ ri kpɨ.